ña a´sa ña na sa´a in lau ntisi kasi kua ra ñaa ntisi ka´ra ñaa kuu sa´ri tikoo ra ñaa-m ña xina ñu ku´yu kuiri nùù xikona ra sa´ra ña ntasinu yu ra sakuatyui ri kii yutyi ra kakintuu ri in nùù sumati nùù kakinturi ra ta´luri ta´luri sakuatyi ña ta pedasu paali ri tye´e tye´e sakuatyi ri ra sa´ra ñaa-m sa taa ntii kuúli ha tani sinu ra ta´an kuñuli ha in nùù te´e kanulira sa´ra ña umm saá kisia sii ña sa tikoo xina ñaa kuu kii´n yá´a yá´a soontee ha´ra saa´ra ña sa tyaa yu takui iini nua´ra sa kisia ntikoo ña nùù yoso ntiko ña ntiko ña tani kua ntíaa ni ku kua´ra sa ntikotuku tinana ntikotuku tikumi nanu ka´ra sa´ra ña na ku miaa kee nuara kee ñaa sa´a ntíaa ha´ra tani sinu ra kii in tisíali tiso nùù ñu´u ra tyaelu nte siti ra sa´ra ñaa sa ´ra koyo ntíaa ta´na ntuu xa´an lu ra na kitira sia xa´an ha´ra uum kii lu sia kava nta´a ra sa´ra koyo nùù ntíaa taa´na ku u´va ra tiin ra tisi isia´n ra tani sinu ni saa ñaa-m tani sinu ni saa ña ku ntíaa ka´ra sanuu ra rá. ha´ra kisia ntakava nuú sia si kantu ntisi ñaa ka tyoo sii´n tuuri sa´rab ñaa ntasaka si isía ha kava nta´a kava nta´a na ntuu vita ña koso yu ii´n, koso yu lu siti ra sa´ra ña sa´ra na ntuu vita ñara tani sinu ra kii ña ku´n kii´n yama ntakateña ra sa´ra kisia sia ra kii isíaa ha ñaa tyayu isia ha nùù ñama ra kuu nta sa´ka nta´a sa ka´ka nta´a ña era sa´ra tanii ñaa tani sinu ni sakaka nta´a ni si´ka yaxintia nùù ñama´a ra ta´ña ta´ña sa sáa si ntitumi ntasa mi tikoo kasi kuni ra sa saá si ñama ha ra sa´ra tani sinu ni saanti sa´tuu ña´hara sa kuki´n ñaa ka´a tiso kueyu nùù ñu´u na kiti kue takui ka ra uum tani kisia kitira ra kuu kantaka´a tani tiso ka´a ñaa nùù ñu´u ra sa´ra nantiko si isáa nanitiko si ñama ña tyi ka isia´ra sa´ra ñaa-m kii kuñu kii ta´an nùù a koso yu ntíaa koso yu nuá ntakanu yu ntakanu yu ta´a ra ta ni kiti takui ka ra sa´ra lkii ña ña ta´lua ta´lua tyayu nùù ka´a ha na tyoa tyayu una usi a´ra tani konuli ra sa´ra tyaa tuu una usi tuaa´ra sa´ra saku saku nta na kuti mi ka´a yu a nta na